لو بس في عمر واحد أروم أثبته طول حياتي وأعيش بهذا العمر، باختار العمر ثلاثة و ثلاثين سنة، لأن أشوف هذا العمر هو وصول مرحلة النظوج عند أي إنسان، وأنه فترة الشباب، إنه في الغالب إن الواحد في ذلك العمر ما يشتكي في صحته، يكون إنسان عنده لياقة بدنية.